<hesitation> yakimeche keun ngoroik icheru ngoroik tukul iipu kopwa sang, kaicheng peek, inyoo ikwei ngoroik ile ngoroik che chapu, inde tapan iger chemayach inde kolekitit, itaunee itoune chemayachi. Aipu peek itinye sapunit itou iiun che tililen chamayach, itau iun shatishek korok iun kotililitu, i inde tapan cho iun ngoroik che chechapu itau uin nguni chechapu, iun iun iun iun step. Konetar chotok iwi ipitumde peeki, inyichurukte, aya aki ing yoto itinye omo ak saounit, iuni arok icheng peek che che chetililen yeipu peek chetililen itou ing'etin imwet imwet ngap kako ko inatok karibu kotililitu ichurukte. Konechurukte icheng en komii wayat hang nini koroito na ki maen imaen olemii asista. Inde i i inde parak parak parak koroki iname ko nini korotwek chakiname sike nini wayat. Ngap kaitar imete kopir asista ko konyor asista kopune koskoleng nyitapen chakosa.